المطبخ الإسرائيلي فيه أكلات للسكان الأصليين لإسرائيل اللي هم الفلسطينيين وأكلات جات لإسرائيل مع اليهود الهاجروليها سنة الف وتسعميه تمنيه واربعين وخاصة بعد سنة الف وتسعميه وسبعين وجات هجرات كتيرة من العالم طورت المطبخ كثيروفي العموم المطبخ الإسرائيلي بيشبه المطبخ العربي كتير وعندهم طرق طبيخ مختلفه وبرضو بتلقى عندهم الأكلات الشامية منتشرة بشكل كبير.